komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá leik Íslands og Albaníu í gærkvöldi tækni til að falsa myndbönd og manni sem var hætt kominn við Skógarfoss ég heiti Sævar og nú verða sagðar

það var mikið um mörk í leik Íslands og Albaníu í gærkvöldi en Albanía hafði því miður betur íslensku strákarnir voru búnir undir erfiðan leik fyrri hálfleikur var fremur rólegur þótt Albanía hafi verið meira með boltann og tekist að skora í seinni hálfleik komst Ísland strax inn í leikinn og skoraði liðin skiptust svo á að skora en Albanía tók fram úr á lokametrunum og vann fjórar

er nú í þriðja sæti riðilsins og næsti leikur er í október á móti ríkjandi heimsmeisturum Frakklandi það er ekki útilokað að Ísland komist áfram og við vonum auðvitað að það gangi upp með bættri tækni verður sífellt erfiðara að sjá muninn á alvöru myndböndum og fölsuðum eða svokölluðum

það er líka orðið einfalt og fljótlegt að falsa myndskeið það kallast

þegar andlit einnar manneskju er sett yfir hreyfimynd af annarri það er nú orðið mögulegt að fá þar sem hægt er að falsa myndbönd en það er reyndar bara hægt í símum í Kína notandinn setur inn mynd af sér og á nokkrum sekúndum getur hann gert sig að persónu í sínum

þú gerðir þetta fyrst þá mörg þúsund myndir af einstaklingnum til þess að gera almennilega

en núna eins og með þessu appi þá er

bara einni mynd með tækni í dag er hægt að sjá muninn á fölsuðu myndskeiði og ekta sumir hafa samt áhyggjur af því að í framtíðinni verði ekki hægt að sjá muninn og að djúpfölsun verði notuð í vondum tilgangi en tæknin á líka sínar jákvæðu hliðar núna erum við að sjá þetta notað í bíómyndum eins og eins og kannski star Wars hafa verið að nota og fleiri og svo kannski eru aðrir möguleikar þar sem er verið að endurbæta framkomu einhvers leikara eða einhvers stjórnmálamanns eða yfirlýsingu þar sem auka bros eða breyta í rauninni framkomu einhvers með

í náinni framtíð gætu áhorfendur hugsanlega sjálfir tekið þátt í gagnvirku sjónvarpsefni og verið sjálfir í hlutverki í uppáhaldsþáttunum sínum mynd af erlendum ferðamanni á Íslandi hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum undanfarna daga á myndinni

maðurinn við Skógarfoss þar sem hann stendur á stuttbuxunum á

til samanburðar er Hallgrímskirkja rúmlega sjötíu metrar það eru engin skilti sem vara fólk sérstaklega við

að fara út í fossinn hann er samt og viðvörunarskilti eru víða þar sem stendur að fólk eigi ekki að ganga á gróðrinum í kring það er erfitt að koma alveg

í veg fyrir að fólk brjóti reglur við ferðamannastaði en sem betur fer gerist það sjaldan margir leggja ýmislegt á sig til þess að ná sem bestri mynd fyrir samfélagsmiðla og fá mörg læk það ætti samt enginn að leggja sig í lífshættu til þess í Frakklandi er ekki vinsæll í sínum heimabæ þessa dagana en nágranni hans hefur kært hann til lögreglu vegna hávaða í öndum og gæsum málið hefur valdið miklu fjaðrafoki á bænum þar sem fuglarnir eiga heima taka kvartanir ekki mjög nærri sér